<hesitation> Agnatin'ny herinandro a misy fito andro, deha <hesitation> fomba fizakana ananjy amignay akagny a: <hesitation> alasinainy a; a talata a, larobià, lakamisy a, zoma a, sabosy a, alahady.